Ny fanatanjahantegna tegna tian'ny olo hite koa zashy, ohatry zagny ataonsika hoe tegna foo- footy regny zashy, io tegna tian'ny gn'olo magnety any io, rugby avao koa zashy malaza ame Madagasikara etoa avao koa da maro ny olo mamonzy stady magnety anazy. <noise>